تتحكم في الآلات طبعا، اللي احنا بنعمله، انما الحيوانات انت متدخلش بقي في حقوق الحيوان والكلام دا، انا يا باشا اتحكم في الآلات اتحكم في موبايل، في العربيه، في موتسيكل، انما الحيوانات سيبهم مع نفسهم، سيبهم لحقوق الحيوان عشان منفتحش علي نفسنا كلام كتير.